Ny karazagna zava-magneno kapohina fantako a, tsy dia mahafantatra maro be loatra aho fa itony vitsivitsy itony mi no fantako. Dia ny karazagna batera dia tamtam a, dia percussiongna, dia aponga, dia cymbal a, dia xylophone a, dia farany a jambé.